Preferirìu avei vint fratèl e surele përché <hesitation> pös <hesitation> vivi cun lur e fe dë coze cun lur e anche pieme cüra 'd mun me pare e mia mare ënsema a lur